टेलीविजन तो बहुत सारे काम करत है। हमर रोज अधिकतर टीवी देखत हैं वाही खे टेलीविजन बोलो जात है। टेलीविजन काम कैसे करत है। यो सुनो टेलीविजन में जॉन वीडियो कैमरा टीवी प्रोग्राम की तस्वीरो को आवाज खे रिकॉर्ड करत है। इसके बाद यह तस्वीरे और आवाज इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जात है। टीवी सेट इन सिग्नल को पावर उन्हें फिर से तस्वीरो और आवाज में बदल देत है। टेलीविजन स्थिर तस्वीरो को बार बार कैप्चर करत है। बार बार उन्हें दर्शावत है पकड़त है और उन्ही तेजी से दिखाता है। जिससे चलती हूई तस्वीरे बनती है स्क्रीन पर छबिया इतनी तेजी से टिमटिमाती है। कि हमराय दिमाग में यो लागत है कि साथ मिलकर चल रही। वैसे ही वीडियो के रूप में चल रही है जबकि बे तस्वीरे इतनी तेज से चलत। ही कि हमें एक उन्हें वीडियो के रूप में दिखाऊं लागत है।